गुणवत्ता त्याग किये बिगेर भी हम बजट मा हम अछू खाणू खै सकदा वां मा म्यार सुझाव चा कि हमथै थुडा बहुत साग-सब्जी बुतुण चैंद क्या त हमथै थुडा बहुत अपडू गमलों मा हम साग सब्जी बुतणो स्थान च त बुतुण चैंद जां से कि हम अच्छी सब्जी स्वास्थ्यवर्धक खूब सब्जी भी खै साका और अपडू बजट मां भी पूरू कै साका